ഗിലി പന്ജിപോര്ലുധ പക്കി ഉദു പക്കി കേലൌ। ബന്നദി ഇക്കുന്ദു ഹസിരു കേമ്പു നീലി ബോക്ക। മന്ജുലു ഗിലി കു പഥേര്ന ശക്തില ഏക്പുന്ദു। ഉദേ കു മനവലു പഥേര്ന തേരിയോന്ന ശക്തി। <hesitation> ഏക്പുന്ദു കേലൌ ഗിലി ലു പദോലു। വക്കി ലു അവേന്പുര <hesitation> മല്പുന്ദു। ഗിലി കു ഗത്തി മുന്കുന്ദു ഉദേ നു ബിഥുലേനോ। തിന്ദ്ര വ്യേഓഗമ് മല്പുന്ദു ഗിലി കു ദിര്ഗേ ഐശ ഉന്ദു കേലൌ ജഥിദവു ഐയോ വര്ശ്യ। ഏദ്മ വര്ശ്യ ലബദുകുന്ദു ഉദു ഉന്ജി। മനരന്ജക പക്ശി അദപുന്ദു।